<noise> yàpp daal ak lu soow meew cereeg meew, cereeg meew ak yàpp <noise> kooku de heure bu ma ko lekkee danaa yëg sawar, danaa yëg regg tam. <noise> Meew moom kese mun nga koo naan subateel ba sa biir bi fees doo añ, nga reeree ko meew kese <noise> doo doo xiif. comme mee- ay <noise> meew meewu nag sëñ bi boo ko lekkee ba suur subateel <noise> et time bii nine walla ten mun nga dem ba six doo xiif <noise> walla ak yàpp, yii amut bu ko jiitu.